Tukuk cha chame eng' chito anee tindoi tapiet ne kararan ii, ko chii ne kanyitis kanyiti chit chito ake, mawalchini chii koyait ii ako ye- yekam meche komwaun kei komwaun eng' oret ne kararan, machupei chii chichoe, ako ma- matindoi ng'alek che- chechang, mamwae chii kei neya ako konyiti chitukul, chichi kokeny ii ko ma ma- ma- ma- ma machamei ko- konerech konerekchi chii ako sait ake tukul <hesitation> kopaipai, ko achame achame chii netindoi tapieshek choe.